انا والله فضل اذا الحاجة اللي ابغى اجولها او احد يبغى يجولها ليتنرسل تنكتب لا تتصل يعني الافظل انك تكتب <hesitation> اذا كان هذا شي في العمل مثلا اما اذا كان مثلا <hesitation> عزا ولا مناسبة اجتماعية زواج ولا حاجة مولود <hesitation> افظل المكالمات الهاتفية طبعا يكون التواصل فيها افضل يكون المشاعر فيها اصدق.